انا بالنسبة اللي افضل الاكل الحلو ، لان دائما اغوح العب رياضة ومن ارجع احس نفسي احتاج أكل بينو شي حلو ، وهي هاي كلتا عبارة عن انخفاض بسكر الدم ، ف انا احب الاكل الحلو ودائماً اطلب من أهلي يعملون حلويات بانواعا ، وخاصة البقلاوة ام الفستق الحلبي تخبل وخاصة من تكون حاغا.